na lëꞌná yu xlaꞌndná isedná par guxkwaꞌná koktel kaske lëꞌná xki yu diꞌltsa c̲h̲apná mal c̲h̲apná sinda gakda gakdo lo na izanu, minn guꞌnnkluwná par izaná koktel xki par ic̲h̲ë guꞌn tsu x̱ich tsu pchoꞌx tsu katsu, tsu ic̲h̲ë ix̱ixkwaꞌ ic̲h̲ë lo klas mal mal xki gakda man frit gakda man sinda malyen xki guxkwaꞌ, giab limun giab lëd man diꞌltsa guxkwaꞌ koktel xlaꞌndná isedná.